Chakurya chane cheneenda uryani wari, kwasababu gwaja jakurua, nirahisi sana nirole iji, mboa iji mboa jena namanyire kutereka janyama vi labda, hangi dankakalanga vi aumboa. Au mboga ja masambi, ji dagaa ikiria yani, kwaiyo yani chakurya chane nacheenda sana, maana chatite da nguru.